Cha-man owo annan da obye cha obada kam nkm empenper kinong emanne cha empenper wa adin anna paman id abim a ku bi be kwa atzuka bẹ be kwa adanni omma, ida be ki odanni omma asa odo otte be aronng bẹ obgh kpanankpa kwu oku kẹ wo orari nwa nwa kwa bẹ obgh oben odin wa kwa ofona oko oben be bi a nko dokah kwannong kwam m'obgh awett akpa bẹ asima ada mando ko fon oko osi akpo naw biphyit cha be abeni aba atte be abgubha abah si odik sa ayok ominna odim onnang biphyit osima kwannong kwa ofonah but onnadaden mayi obgh kwa ma ma da mo ozah nwett obo oko odanni omaa odik odanni oma osa azhk awett kpa ki odik sa be ket bi osi onnan obadah oki odik osa o ko bẹ aka tonni ephy aden eha ephy ekara kii biphyit onno obin me oku ttara oyok dikpo ttara annon per be naa aku bẹ aka tonna obadah kwa emanna aba aku obadah kwa emanna be anna china ko owowbh ba ekara obadah kwa ekara be afonah afori ekpo asi owott-owott ekara bi bẹ aba abin me wo odami be odami achabe asi odik owoma odam-be-odam be asi obadah obgh nwa, nna kwa abi ttama ka annan nwa owuri ehowbh kada ma enamaa akwa edonna sam madin be bi ma kam nda inna kwo odam onnukpan edunna sam odabi Odi ayo ta mor obari ettem-a idu atsa abo odin odin kwu ajiwa ko okari ko abenbi ewo apiwo ottokh kpanankpen ohami obgh kwe obadaa ko da ma ehot ama ada ida ehot eku aden cha arronng atzin obadha nwa kwu me ehot ako me kana ara obadha a adum-aduma ayok danni be ettem kama aban ida odin osa odik otemma ocha ko okka ozu obaake ochina ko otta obaake ochina ka oyok minna ozuk obaak-e ko idaki odin aba abari ettem-a ettem-wa cho sa abri odik oku atzuka bi kam iki manan emong ka si obgh wani so ke odiri ahera itta odok nwa sira otto ma onnon manda wani ki nwanng bong koda oda ettem barah ida mo san eden cha atte pa man be ma asi ma onnong ko okara odu odin koda, onnong ko akara ka oginnong ko da owuri bi aginnong beh-beh be kari ka ganna, aginnong beh beh macha kwanong ka ada oda ephy oda nna afa-a oginnong tarra kwannong ama si akpen dani aden cha ayok a kari ka agẹn mando kwa kwannong akari ka-agẹn but ku kwa aben bo odon oki abgubha onnang ka ako chow atzuko ozu ko ka ọhọhm kwa odanidi anna ekpo kpowa bi arranga bi awang odik ewrawet adan da akpat aron aben ja abenni owuri obadha odu nweet a onnon ok mo owona ki biphyt ko da obada ke mada are ma anni ettem abari kata